Ríí yaꞌdu xúwíꞌ nuni̱ méjáánꞌ rí duun, duun najma̱a̱ xuajñaꞌxu̱ꞌ rí duun nújndú chákaꞌ duun gi̱nii mu̱ni̱ méjáánꞌ, nuxu̱wíꞌ ndujíi̱ ríꞌkhui̱ ra̱mbu̱ jma̱a ikhayóó ná̱a salsáxu̱ nuni̱i̱ jma̱a nuni̱a áxú nuñii̱ chímba̱a̱ mágá nu̱ñii̱ nuxu̱ꞌwí naꞌni méjúúnꞌ xógí naꞌni yaꞌdu xúwiáꞌxu̱ꞌ. Ŋgaa̱ kuádáá duun rí mixkuiyá mnagaa najma̱a̱ xuajñaꞌxu̱ꞌ nu̱ni̱ méjáánꞌ má mangaa sálsóo̱ jma̱a kama rambu̱ xtóó ini̱ méjáánꞌ nuxu̱ꞌwíꞌ má rá, nuni̱ méjáánꞌ jm̱a̱a mágá xúꞌkhui̱ má nii kayóó mangaa naphú ríkhui̱i̱ naka̱yóó silaa ríꞌkhui̱i̱ kulántrú itháa̱n rí meꞌpha̱a̱ ngaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ nuni̱ méjáánꞌ jma̱a ja naꞌni ndasko naphú. Ngaa̱ nuni̱ mangaa yaꞌdu xúwíꞌ rí duu maŋaꞌ rí duu ríí duu ríí nijndooꞌ ikhaa ríꞌkhui̱ nu̱xu̱mbúꞌ ngaa̱ nunii̱ ájú má nu̱nii̱ má mágá chí́mba̱a̱, nuxu̱ꞌwíꞌ jm̱aa ra̱mbu̱ xtóó má, naꞌni yaꞌdu xúyáꞌxu̱ naphú rí ikháa̱nꞌxu̱ naphú rí ikháa̱nꞌxu̱ rí gii̱. Ngaa̱ nuni̱ i̱mba̱ rí yaꞌduun yaꞌdú xndú mangaa jma̱a má xkua̱ꞌnii nakayóó má mágá naka̱yóó má chímba̱a̱ a̱njdo̱o̱ ñúú má iyaaꞌ mi̱trhakuáá bu mu̱ ma̱ꞌni ndasko̱ꞌmi̱ꞌtsu rí yaꞌdu xúyáxu̱ꞌ rí najma̱a̱ náa̱ júbá gii̱ rí naphú.